العرس المسالي بيختلف من زول لي زول، لكن غالبا بيكون بسيط ومليان فرح، والتواصل مع الناس القريبين .العرس ممكن يكون في مكان مفتوح زي حديقة أو في صالة أو حتى في البيت ، لكن مهم جدا والغنى يكون مناسب للجو عشان الناس يكونوا مبسوطين دي حاجة مهمة دايماً للعرسان والحاجات زي الزينة والهدايا برضو لكن الأهم هو إنه يكون يوم جميل حتى لو كان العرس صغير بس بلح و موية بدون حفلات كبيرة في النهاية بس الاهل يكونو في حتة واحدة مبسوطين